Awkai mung likyənana tulaka, laraba lamisa, thmma ard sərda ard bada dahwkwa, hinana, thadura, thapirta, dughwasa, eh, daghwvala lada, dagal dagal nud damakasukwah, ɓagar kladas ard davala larab davala talaka dula ei dagal nud damakisukaha ardi davala vyəlidumaha dala daɓa adigit dʒar nirda maksa kadagalbugundah ɓlargwandʒa mamaludaha arkwara kwara sirga kidigit dagalagha dakwakwaraha daghwvala ladaa ard sərda, sərdkum dagal daɓaa aureyaha dagal ʒarha lama daɓa karutuwa makaranta ar dagal daɓa digi chawa digin advahan kwarkwar dagal dama ghwaha ardagal daɓa hasa piyagwa kwar kwar daghwvala digin, daghwvala kaskwa lamis kuma ka dagal nud dama ɓarawa dagal dama kasukwa sagwa digitaha ka sy dughwasa ka diyu kuɗig nuɗa ka pughudah kud dagal damakasukwina armung kwanahan baɗum baɗum baɗum nidiya ɓagar masatiyin. Daghavak krab kums munga kyəlma kasukwah dagal nuda dagat dama haɗ araza vakwahu mung kasukw vakwan sisi darakwah ma vyəda gapalawma mar, kasuua di dama digina laraba kwar mung avyəda chinana, dama burawa mung vakwah lamisa ka siy dama thuma mung kasukan thum wa mung ma ʒubirh vakwahma kasukwa barn di dama kamerun vakwaha arvig ndar kasukwa ka mung nidigitah sagwavaha kada dugaw da diya ya a kufaha, dalaha daban shah shah shah ba munga arba mung ma diʒin ba shah makasukwin sagwava das digi kwaravaha dakwar baɗum mung makaswara, <noise> toh dama kasukwa hyəmd vulvar vulg mahimmali makasukwahi ɓagavmudma darak talakna mung kasukwa talakin dagat nuda mung kasuk falat ma gwada kasukwa talak ma vyəda agapakwun ko diy nud daɓa diginahin amma hwati daghwvala lakyanana ka shirav nuda dagat davala digitah shah shah shah makasukwa ka asugwan kidiʒitna kada vulgan vavaka thadai makasukwa thaɓin atu dagat ninga kada siynnga kasukwa lukurti davala talaka asi dama talaka ada ʒu ktalak kasuk davala talakma magapakwa ada ka agwuya dagat dama huɗa gwaʒa thaɓ aʒu ktulak thab. Daghwvala digin ka gwwya sy dama larab thaɓ mavayəda chinan aʒu klarabagh vauwaha agwuya dagal dama mung larab thab ma shigashiya vakwanhmg ka ʒar kasukwa laraba kada sagat nud thaɓa dama kasukwa kasukwahinma andju ba hkrɗan munga ardga ɓarawa mung nidiga gwaʒaha mung udiʒa vyəda agapalav toh baɗum kasukwahina kada dagat nud dasagwa digitahs kwar kwar kwar mung kyəlmudah schasiy dama kasukun badyəd bavakvaka kwar kiksa ba shahshahh shaha arsata ma kasukun tarera nud baɗum baɗek dagal dama likyənana gwashah ka tarar nud ba ɗek ka vulav ninglaraha, masaha agwaha ah digina dig kafaha yaghuʒa akyəhas arba mung baɗum baɗum baɗum ba shahshahshah digi sagawa siy nud li maghw li sagal navyədagapakaraha li sagal metubirli baɗum baɗum arsagat dama kasukwa li diyma ardaya baʒar kasukun har tun da ba ba kyakyak vuɗa harda dama karfe sarta digin ba karfe hkrɗa nam kin masartin maɓaga batakwaha ka sagat nudah baɗum baɗum baɗum arba ɗek dama kasukwin ar ka sagata shukun ba sagar mavyəha gapakwahin arba da dama kasukwin ghravatir arli dagat dama gwazin ardagat damakesuk ghravatar, daghwvala thum thaɓ kada tamv nuda kada diy dama kas-kwa jubirli inchi daghvala thum kwali haɗga dikamarun vakwahina kasupa. Ugh mung-mung watha haa, kindumuwahaa, ar arbadum arbamung ma kasuk nrsagaw di shelishehaa ka bu mbuɗur da kudmbayahaa ɗalaha kuɗyelpaha da kww kwaraha ma kasukwa jubuvli vakwah da vala thum thab ka ki ladthabmlda ka dagat nud thub da ma ladthab kdaʒa ladir thab vak wah mungtha ladir avida arbakwaha dagal da ma pulkaha kdaʒar kusukwah shashashah udah ba shah shah shah arsa sama kasku arzigan kasukwa ardagal bakyuwuy ba shagrshagr dagal kasuk maksa kuma zarhah kuma ardagal dama kasuk ka dug nud nda mbɗa dvaa a wathahr ndi ndarahagh kal agh bathini kaɗarahah a dyatu a mbudina diʒhi malahh toh asii arilak nud ki iʒh makh vikk nud kindaraa ana sa sugwa digidma a sugu kagwa, ghwachkaha, ɗikaha thahaa arba mung ba ɗeka ma kaskwina a davilav naa kathana kathanahan naʒ nafsak sagad ma burni ajakwahin ka ada sugwan ka thangina ka da vulavaha su nudah ba sheh-shah shah baʒ ya sarahah olv sa da ma kasukwun arʒigan kasakun ba ɗek-ɗek dun tarav nud ma kasukun ba ɗek-ɗk ba um irighg ka sukna ba ɗek-ɗekg ku da sagad nudah nda ba she sheh makasukun ba ɗek ɗeka baja kwahin so mn thab nidiga udahin saksa vavakin adiginin thaba kasu kasuk kitra ka da ʒuu kasuk kiitr daʒ tan tun vagh davah kdina. Ka dasag na kyalmu dgh vavaka kwahna daza kasukna ar suga kin daraha ar sagwa ki thnhaa arda katha talga ki zarhah da sagad ma ma da ba lay nudaha ɓa diga krdikrdi nud ma ba sagwar kithan vavaka kwah li vla kyaan ba mung nitr. Liza thuwa hra hra thuwan ba diginin ba ɗek thwwnn aniʒhga nighg ma agwa ma kasukun ba ɗek, ba ɗek thumh sagwava ka da bahai tsakwab ba hai tsakwab ka saguha thuwa mun thaa, na if vla kilfaha li vla kathangahs a ɗalah sogal ma kamaruna ya iʒhahwta tapaha ha indavaha yaa diginah. Ba turkwash kwash hiya gwasʒhamah ba ɗun baɗum arba mung ba kyalma digitzh ni hita da gal da ma kasukwa ba ɗek-ɗeka sagal nudah di vakai so, ka da sagal nudah ba ɗek-ɗekna ar vla maganiyahna arbla mung gba ma kasuk li vla disitahma arba mung ma kasuk.